nam tokkit gaf tok scientist edeni. Nam kun irran gar scientist deke woilalle, dubattan inama tokkon wonin yeden, jaranyaa anin jar amtan ee <hesitation> maladdea yaani maladdea, aleins jar kannan akan hassoa. Jar kan hassoeninnan, jar kun wonishin anan yet siijefna bayya nurra bei, dub gale inamat himme. gurbaya atam aliens sin hassota yaani maladde atam dubettani angafeteni an koreni namu hindugomfenne gafsun.